أكيد طبعًا ممكن نجمع أرقام يعني خلينا نجمع مثلًا الأرقام هذي خلينا نجول مثلًا خسمتاش و <hesitation> وكمان ثلاثة وعشرين <hesitation> ونزود عليهم كمان سبعة, إذا جمعناهم كلهم النتيجة راح تكون خمسة وأربعين.